भेतर् मर् उस्करिम् जे मर् दोरि बोजौ। तोकि दोरि ले मने वितोर जुन्तो अमर् छिस्ते मर् हितु भल् थके। अरो दोरि ले तो अप्न कि बोजेम्? मने फेत्सो बुर्न् होइ, बोहोत् हेअल्थ् हो भल् थके। अरो जुन्तो अप्न वेइघ्त् मनगेमेन्त् हप हितु लोत् मने भल् होइ जये। छलोरिएस् बुर्न् होइ, मुस्च्लेस् बुइल्द् होइ, प्लुस् अरो जुन्तो लुन्ग् फुन्च्तिओन् होइ, लुन्ग्स्, फेबर जितो होइ, हितु ओक्स्य्गेन् तु मने भल् होइ, अरो स्तेम्म्य् अतो भल् इम्प्रोवे होइ। अरो जुन्तो मने दोर बिसोद्, मने तु पनि तो भल् होइ, जिते मने भगोरि दोर जिते, तु पनि तो भल् होइ।